San'atning ijtimoiy roli katta, chunki u madaniy qadriyatlarni ifodalaydi va odamlarni birlashtiradi. San'at odamlarni fikrlashga undaydi, ijtimoiy masalalar haqida xabardorlikni oshiradi va o‘zgarishlarni rag‘batlantiradi.